Praadisiini um kõgõ parõmb tetäq nii, et <hesitation> ku ummaq sääntseq mitte väega likõq, mitte väega vesidseq, kuivõmbaq seeneq, panõt panni pääle näütüses kuuma õli vai võiu, viil parõmb, ku võiu, sisse ja praadit nä krõpõs, panõt suula ja pipõrd pääle.